Bu, quántu tiempu va ya! Güenu, Malasia es un país que lo vidi dendi l'airi porque diva dendi la India pa Indonesia. Peru comu no estuvi pos lo más que sé es qu'es un país mossulmán i qu'están essas torris gemelas porque estuvu pallí la mi ija ai pocu col mi giernu. A sí, hizi escala en Singapur, por essu es que lo vidi. Ya ni me recordava d'estu assinque agraleciu dela pergunta.